ถ้าสิเลือก กะเลือกซุมบัญชีออมทรัพย์ เพราะว่ามันเก็บได้โดนโดน แล้วกะกะสะดวกมากกว่า

คิดว่าเป็นตายุ่งยากคักอยู่เด้อ แต่บางเที่ยกะบอกให้พนักงานกะได้มั้ง

โอนผ่านในแอป ในโทรศัพท์เอา เพราะว่ามันสะดวกกว่าแล้วกะเห็นยอดเงินที่เหลือนำ บ่ต้องไปหม้องใดไกลไกล

สิแนะนำให้เปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะว่าใซ้มาแต่เด็กน้อย พ่อแม่ใซ้ใซ้คือกันใซ้เลยมั่นใจในธนาคารนี้มากกว่าธนาคารอื่น

สำคัญคือหยังนี่ เพราะว่ามันสิสามารถเก็บเงินได้ แล้วกะในสมัยนี้ บ่ค่อยมีไผกะเงินสดกันแล้ว

นานนานเที่ยถามดอก เพราะว่าคนเขามีเวียกต้องเฮ็ด แล้วกะบ่ค่อยมีเวลาว่างมาตอบอิหยังจั่งซี้หลาย กะเลยคิดว่าโดนโดนเที่ยสิเหมาะสมกว่า

สิฝากทีละประมาณร้อย สองร้อย มากสุดก็ประมาณพันหนึ่ง เพราะว่าเน้นแบบฝากโดนโดนเที่ย สะสมไปเรื่อยเรื่อย บ่ได้สะสมทีละหลายหลาย

เก็บไว้ใซ้ในอนาคต เพราะว่าในอนาคตนี่คนบ่ค่อยใซ้เงินสดกันแล้ว ใซ้เลยสิฝากเงินในบัญชีไว้หลายหลายมากกว่า เทิงสามารถใซ้สะดวกมากกว่า โอนให้ไผใซ้ได้

ซื้อบ่อยคือหยังหนิ ผ่านแอปซุม Shopee Lazada จั่งซี้ เพราะว่ามักช็อปปิงหลาย แล้วกะมักจ่ายเงินแบบว่าโอนเอาทันที สะดวกกว่า รวดเร็ว

ปลอดภัยเดะ แต่ว่าควรมองดีดีว่ามีคนแอบอยู่ข้างหลังบ่ ห่าเขาเข้ามาขโมยเงินเฮาจั่งซี้ อันตรายคือหยังหนิ

ตอนแรกกะตื่นเต้นเพราะว่าบ่เคยเฮ็ด แล้วก็ต้องอ่านดีดีว่ามันเฮ็ดอิหยังบ้าง ⁠แต่ก็กะสึกว่ามั่นใจเดะ เพราะว่ามีพ่อแม่ไปนำ ⁠

ไปแจ้งธนาคารโลดแหล้ว ยังว่าสมัยนี้ซุมมิจฉาชีพมันหลาย ห่าเขาเอาเงินมาให้เรา แล้วเฮาแบบกลายเป็นคนผิดจั่งซี้ สิเฮ็ดจั่งใด บ่อยากเฮาติดคุก

มีคัก เพราะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญ ซื่อเสียงก็สิเฮ็ดให้ซื่อมั่นใจคือกันว่าแบบธนาคารนี้มันสามารถไว้ใจได้ เพราะว่าในสมัยนี้ธนาคารหลายคือหยังหนิ

ลดไปหลาย เพราะว่าคนนี่ บ่ค่อยพกเงินสดกันแล้ว แล้วกะมักโอนเงินกันมากกว่า เพราะว่ามันสะดวกกว่า แล้วกะบ่ต้องพกกระเป๋าตังหลายอย่าง

สิอ่านดีดี สิตรวจสอบดีดีว่ามันถืกบ่ โอนให้ไผกันแน่ แล้วก็เบิ่งว่าความจริงมันเป็นจั่งใด แล้วก็พิจารณาก่อนสิโอนอีหลี เพราะว่าเงินถืกบ่แม่นน้อยน้อย

คิดว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุด เพราะว่าถ้าเกิดมันสะดวกสบาย แต่ว่ามันถืกขโมยเงินจั่งซี้ มันถืกบ่คุ้ม ปลอดภัยดีกว่า

สมัยก่อนใซ้หลายคือหยังหนิ เทิงฝากเงินเข้าบัญชีเจ้าของ เทิงถอนเงินออกมาใซ้ แล้วใซ้โอนเงินให้ผู้อื่นนำ

เดือนหนึ่งกะฝากดู๋อยู่ เพราะว่ามักออมเงินไว้หลายหลาย กะในอนาคต บ่ค่อยพกเงินสดปานใด

เกี่ยวกับว่าบัตรเดบิตจั่งซี้ยามสิไปใซ้แม่นบ่ แต่ถ้าเกิดยามบ่ใซ้นี้ ใซ้ให้อายัดไป เพราะว่าบางเที่ยมันอาจสิมีคนมาดูดเงินออกได้

ไปประมาณตอนเที่ยงเที่ยง เพราะว่าซุมเวลานี้ คนสิบ่ค่อยหลายปานใด ตอนแลงแลงนี่คนสิหลาย เพราะว่าคนเขาเลิกงานกัน

มีความกังวลคือหยังหนิ เพราะว่าในสมัยนี้ ข่าวซุมมิจฉาชีพมันหลายคือหยังหนิ บางคนกะหลอกให้ซื้อของแต่กะบ่ได้ มีหลายไป กะเลยต้องระวังดีดี

บางเที่ยก็เบิ่งเรื่องการบริการแล้วกะแอปล่ม เพราะว่าหลายแอปกะล่มบ่อยคือหยังหนิ ธนาคารซุมนี้ ต้องเลือกดีดี

กะสิเตรียมบัตรประชาชนแล้วกะเลขบัญชีธนาคารไป ส่ำนี้ก็เฮ็ดงานได้แล้ว

บางเที่ยก็กังวล เพราะว่าบางเที่ยบ่ฮู้ว่าถ้าฝากเงินเข้าไปนี่ มันสิได้ฝากเงินอีหลีบ่ ห่าเขาแอบ เอาเงินฮู้ไปจั่งซี้ ฮู้แอบกังวลหม้องนี้

ถ้าที่ดีที่สุดกะคือไปฝากกับพนักงานโดยตรงที่สาขาเขาเลย เพราะว่านี่สิมั่นใจว่าแบบเขาสิฝากให้เงิน กะอีหลี

บ่ค่อยตั้ง เพราะว่าจำซุมสีบ่ได้ สิเรียกเป็นซื่อมากกว่า เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรจั่งซี้ ให้มันจบจบ มันจั่งได้เข้าใจง่ายง่าย

ฮู้แค่ว่าบางเที่ยต้องเป็นเจ้าฮู้ไปเฮ็ด เพราะว่าสมัยนี้มีคนแอบเปิดบัญชีม้าหลาย ฮู้เลยต้องฮู้ข้อมูลยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัตรอีหลี

สำคัญคือหยังหนิ เพราะว่าเงินเฮายามได้มาก็สิฝากธนาคารเบิด บ่ค่อยเก็บเป็นเงินสดปานใด ก็เลยคิดว่าควรให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากกว่า

เคยมีความสงสัย แต่ยามสงสัยนี่กะสิถามซุมอินเทอร์เน็ตเอา อย่างใน Google จั่งซี้ ว่ามันเป็นจั่งใด

เคย ใซ้ดู๋คือหยังนี่ เพราะว่ามันอยากได้ บางเที่ยเขาพากันใซ้กันจั่งซี้ใซ้อยากได้คือเขา ใซ้เลยซื้อหลายอย่าง เบิดเงินเบิด

เคยใซ้ มีประโยชน์คือหยังหนิ เพราะว่ามันสิแจ้งเตือนใซ้ยามใซ้นั้น เฮ็ดธุรกรรมทางการเงิน ใซ้จั่งได้ใซ้ว่าแบบ เออ ใซ้เฮ็ดอีหลีเด้อ เพราะว่าบางเที่ยมันเข้ามาแบบใซ้บ่ได้เฮ็ดจั่งซี้ ใซ้สามารถแจ้งเขาได้

คิดว่าควรมากกว่านี้ เพราะว่าบางคน ซุมบ้านนอกจั่งซี้เขากะบ่ค่อยกะ ควรอบรมให้มากกว่านี้

คิดว่ามีความสำคัญ เพราะว่าบางคนเฮ็ดงานหนักมากะควรมีหยังตอบแทนเจ้าของแหน่ แต่กะบ่ควรหลายเกินไป เพราะว่ามันสิเงินเบิดบัญชีก่อน

บ่เคยเปลี่ยน แต่ว่าไปเปิดบัญชีธนาคารอื่นเพิ่ม เพราะว่าบางเที่ยธนาคารนี้แอปพลิเคชันของมันสิล่ม แต่กะกะงานบ่ได้ กะเลยมีแอปสำรองเพิ่ม

ยังบ่เคยใซ้เลย แต่ว่าเอื้อยสาวนี่เคยใซ้ เพราะว่าเพิ่นมีสามีเป็นคนเกาหลี ยามเลาสิโอนเงินมาเลาใซ้เปลี่ยนบัญชีจั่งซี้

บ่แน่ใจ แต่คิดว่ามันสิบ่ค่อยเท่าเทียมกันปานใด เพราะว่าบางคนปรับเงินหลายกะสิเป็นซุม VIP ที่เขาสิบริการดีมากกว่าคนที่แบบบ่ค่อยฝากเงินดู๋ปานนี้

สำคัญหลายคือหยังหนิ เพราะว่าในอนาคตเฮาบ่เฮาว่าสิเกิดอิหยังขึ้น ถ้าบางเที่ยเฮาเฮ็ดงานบ่ได้แล้วเฮาต้องเฮาเงินเก็บเจ้าของหนิ ถ้าเกิดบ่มีนี่ก็คือซวยเดะ

คิดว่าเป็นไปได้ เพราะว่าสมัยนี้โทรศัพท์ทุกคนกะมีเบิดแล้ว แล้วคิดว่ามันสะดวกสบายมากกว่าที่ต้องเดินทางไปสาขา แล้วกะคิดว่าคนอยู่สาขานี่มันหลายคือกัน มันยุ่งยาก

บางเที่ยกะบ่ค่อยไว้ใจคือกัน เพราะว่าบางเที่ยมันกะมีข่าวว่ามันมีข้อมูลของลูกค้าหลุดร่วงไป กะเลยกะสึกว่ามันบ่ค่อยปลอดภัยในบางเที่ย

ดีคือหยังหนิ เพราะว่าการเก็บเงินแปลว่ามันเงินมากขึ้น ดีกว่าการเอาเงินไปใซ้เรื่อยเรื่อย ถ้าจั่งซั้นมันสิเบิดในอนาคต ถ้าเกิดบ่ควบคุมดีดี

คิดว่าสำคัญถ้าเกิดเป็นโดนโดนเที่ย อย่างวันเกิดพ่อแม่จั่งซี้ โดนโดนเที่ยกะซื้อให้เลาแหน่ ดีกว่าบ่ซื้อหยังเลย

คิดว่าบอกธนาคารได้ เขากะสิหยุดโอนบัญชีนั้นให้ เป็นการอายัดไปก่อน

มีประโยชน์คัก เพราะว่าถ้าเกิดเขาสอนเฮาเรื่องการเก็บออมเงินในอนาคตจั่งซี้ ยามโตมาก็จะได้เฮาอีหลี ดีกว่าบ่ได้เรียนหยังเลย

คิดว่ามันกะมีความโปร่งแสงในระดับหนึ่ง แต่กะบ่ได้มากที่สุด เพราะว่าสมัยนี้ซุมมิจฉาชีพมันกะหลาย บางเที่ยเขาอาจสิออกกะกะได้

ยังบ่เคยได้หยังเลย บ่ฮู้ว่าหยังคือบ่ได้คือกัน แต่ว่าอยากได้อยู่ในอนาคต

คิดว่าเพิ่นต้องปรับโตแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้ว่าอันใดมันแม่นหรือบ่แม่น เพราะว่าสมัยนี้ซุมมิจฉาชีพมักหลอกคนสูงอายุ เพราะว่าเขาบ่ค่อยโตเรื่องอิหยัง แล้วโตโอนไวคือหยังหนิ

คิดว่ามีผลคัก เพราะว่าถ้าเกิดค่าครองชีพมันสูงแม่นบ่ เฮาเฮาสิเฮาเงินหลาย ยามพอเฮาเงินหลายจั่งสิ เงินเก็บเฮาเฮาสิน้อยลง

สะดวกกว่าแล้วกะสามารถฝากได้หลายหลายหลายบัญชีนำ บ่ต้องยึดติดอยู่กับบัญชีเดียวจั่งซี้ สะดวกคือหยังนี่

คิดว่าให้ความสำคัญหลายอยู่ เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของข้อมูลของลูกค้า ถ้าเกิดข้อมูลหลุดออกไปแม่นบ่ มันกะสิกลายเป็นความผิดของธนาคาร แล้วกะอาจถึงขั้นผิดกฎหมายได้

พอใจหลายเดะ เพราะว่ามันสะดวกคือหยังนี่ เฮ็ดหยังกะได้เร็ว ฝากเงินเร็ว โอนเงินเร็ว บ่ต้องท่า บ่ต้องไปสาขาให้มันยุ่งยาก คนกะบ่หลาย บ่ต้องเสียเวลา

เพราะว่ามันสะดวกกว่า สมัยก่อนนี่ต้องไปกดตู้เอา บ่ก็ไปสาขาเอา ซึ่งคนมันหลายแล้วกะมันกะเวลาโดน เฮ็ดจั่งซี้มันสะดวกกว่า บ่ต้องเสียเวลา เอาเวลาไปเฮ็ดอย่างอื่นดีกว่า

ใซ้ไทยพาณิชย์ เพราะว่าใซ้มาตั้งแต่เด็กน้อยแล้ว แล้วใซ้พ่อแม่ใซ้บัญชีนี้เบิดซุคน ใซ้เลยใซ้ตามพวกเพิ่น

สิเบิ่งเงินฝากเจ้าของก่อนว่ามันมีหลายปานใด แล้วกะยามสิกะนี่จั่งได้คิดถูกว่าแบบกะเหมาะสมสิกะอีหลีบ่หรือว่าควรเก็บไว้ก่อน ซื้อในอนาคตดีกว่า

สะดวกสบายคัก เพราะว่ามันเฮ็ดหยังได้เบิดซุอย่าง บ่ต้องเสียเวลาไปสาขา บ่ต้องเสีย ลาไปกดตู้ มันรวดเร็วคือหยังหนิ

สแกนจ่ายเงิน เพราะยามสิไปซื้อของหรือว่าไปร้านข้าวนี่สิ สแกนจ่ายซุมเพิ่น สะดวกกว่า

ธนาคารล่ม บางเที่ยหนิใช้งานเนี่ยบ่ แล้วมันล่มขึ้นมาจั่งซี้ มันกะกะบ่ได้ แล้วบางเที่ยอยู่ในทุกซื้อหยังต้องจ่ายเงินแล้วจั่งซี้ แต่ว่ากะก็สแกนบ่ได้จักเที่ย มันกะกดดันคนข้างหลัง

ประหยัดเวลาหลายคัก เพราะว่ามันสะดวกกว่า บ่ต้องเสียเวลาเดินทาง บ่ต้องเสียเวลาไปต่อแถว บ่ต้องเสียเวลาไปเว้านำไผ รวดเร็วกว่าเยอะ

ฮู้สึกมั่นใจประมาณหนึ่ง เพราะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพมันหลาย ฮู้เลยต้องมีความระวังในส่วนนี้มากกว่าปกติสักหน่อย แต่ก็มั่นใจอยู่ในระดับหนึ่ง

มีประโยชน์คือหยังนี้ เพราะว่าบางเที่ยเฮาบ่ได้เฮาหยังเลย แต่มันมีแจ้งเตือนว่าเฮา โอนเงินไปให้บัญชีนี้จั่งซี้ เฮาเฮาสามารถตรวจสอบได้ แล้วเฮาสามารถดำเนินให้เขา โยะ ยกเลิกได้

โอนให้ร้านค้าแล้วกะร้านข้าวเพราะว่าต้องกินข้าวดู๋ แล้วก็สแกนจ่ายให้เลาอย่างเดียวเลย ดู๋คือหยังหนิ มื้อหนึ่งประมาณสองเที่ย เพราะว่ากินข้าวสองมื้อต่อมื้อ

ง่ายเดะ เพราะว่ามันกะบ่ได้แตกต่างกับการโอนเงินในบัญชีอื่น แต่ว่าบางเที่ยมันกะสิมีซุมภาษีหรือว่าที่เขาบวกเพิ่มจั่งซี้ อยากให้มันแบบฟรีมากกว่า

เคยจ่ายซุมบิลค่าห้อง แล้วก็บิลค่าน้ำค่าไฟจั่งซี้ กะจ่ายเบิด เมื่อก่อนบิลค่าโทรศัพท์กะจ่ายผ่านแอปคือกัน

ดีคัก เพราะว่าเฮาเฮาสิเบิ่งได้ว่าแต่ละเดือนเฮาเฮาเงินประมาณใด มีหม้องใดที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงจั่งซี้ เฮาจั่งสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต

ฟีเจอร์การเบิ่งกราฟหุ้น เพราะว่าสมัยนี้คนเล่นหุ้นกะหลาย เลยอยากให้มันมีฟีเจอร์ที่ว่ากดแล้วเบิ่งได้เลยว่า ควรลงทุนอิหยัง หรือว่าควรสิขายหุ้นกะใดออกไป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

คิดว่าที่ดีที่สุดคือไทยพาณิชย์ เพราะว่ามันสะดวกที่สุดแล้ว เฮ็ดได้หลายอย่างแล้วกะมีหลายระบบให้เบิ่ง แตกต่างกับธนาคารอื่น

แตกต่างคัก เพราะว่าสมัยนี้คนใซ้แอปธนาคารกันหลาย ถ้าเกิดบ่มีนี่มันใซ้ได้เสียเวลาหลาย ยามสิฝากเงิน โอนเงินให้ไผจั่งซี้ มันใซ้ต้องเดินทางไปสาขา ไปกดตู้อย่างเดียว ซึ่งมันใซ้เวลาหลาย คนหลายพร้อม

ฮู้สึกว่าสมัยนี้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเดะ เพราะว่าสมัยก่อนยังสามารถแคปได้ แต่สมัยนี้แคปบ่ได้แล้วเพราะว่ามันตรวจจับว่าฮู้บันทึกหน้าจอ มันฮู้แบบปิดแอปไปเลย ฮู้คือปลอดภัยมากกว่าแต่ก่อนหลาย

ใซ้หลายแอปคือหยังหนิ แต่ว่าแต่ละแอปใซ้มีความแตกต่างกันหลายคือกัน อย่างการกด การฟีเจอร์จั่งซี้ บางเที่ยมันใซ้ซ่อนไปหลายหม้อง บ่สะดวกคือกัน แล้วแต่หม้อง

คิดว่าบ่ได้ยากเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ แล้วสามารถเรียนรู้ได้เร็ว แต่ซุมคนเก่าเก่า อย่างคนแก่จั่งซี้ คิดว่ามันกะยากสำหรับเขาอยู่

เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่ามันกะแล้วแต่คนว่ามักเฮ็ดจั่งใด สะดวกจั่งใด บางคนมักกะแอป บางคนไปสาขาดีกว่าจั่งซี้ มันกะแล้วแต่เพิ่น สะดวกกว่าหลาย

หลายคัก เพราะว่าในปีหนึ่งนี่ มีคนเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินหลายคือหยังหนิ แล้วถ้าเกิดใซ้แอปมันใซ้สิรวดเร็วกว่า แต่ถ้าเกิดไปธนาคารหรือว่าตู้จั่งซี้ มันใซ้สิมีใบสลิปออกมา ซึ่งมันต้องใซ้หลาย ถ้าเกิดบ่มีธนา แอปธนาคารเลย

แจ้งเตือนเรื่องการเข้าแอป ว่ามีคนแอบเข้าบ่หรือว่ามีคนแอบโอนเงินจั่งซี้บ่ เฮาจั่งได้ตรวจสอบได้ทันที

คิดว่าในอนาคตสิมีการปรับปรุง เพราะว่าสมัยนี้คนโอนเงินกันหลาย โอนเงินเร็ว แล้วกะความรวดเร็วทางการกะงานจั่งซี้ ก็ควรสิมีการปรับปรุงคือกัน

คิดว่ามันรวดเร็วกว่า สะดวกกว่า อยู่ใดก็เฮ็ดได้ บ่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตู้ ATM จั่งซี้ แต่จั่งซี้มันสิรวดเร็วกว่า บ่ต้องเสียเวลา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

ใซ้ตลอด ซุมไปต่างจังหวัดจั่งซี้ใซ้ใซ้ตลอด เพราะว่ามันสะดวกกว่า บ่ต้องไปสาขา แล้วใซ้บ่ต้องไปตู้ รวดเร็วกว่าเยอะ

คิดว่าควรคือหยังหนิ เพราะว่าสมัยนี้ ซุมผู้เฒ่าก็มีการใซ้แอปธนาคารแล้วคือกัน แล้วถ้าเกิดเขาบ่ใซ้เรื่องแม่นบ่ เขาใซ้สามารถโอนเงินให้ผิดบัญชีหรือว่าโอนให้มิจฉาชีพได้

คิดว่าควรให้ความสำคัญคือหยังนี่ เพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลส่วนโตหลุดรอดไปจั่งซี้ มันโตสิเป็นผลเสียกับเขา

เชื่อคัก แล้วกะคนอีสานนี่มักเล่นหวยนำ เพราะว่าเขากะเรื่องผี เรื่องเทพจั่งซี้ ยามไปขอหวยนำต้นไม้กะได้เลขมาแม่นบ่ เขากะพากันไปซื้อเลขโน่นนี่นั่น

บางเที่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เล่นของแล้วของเข้าโต โตเลยมักกินแบบซุมเครื่องใน เครื่องตับไตจั่งซี้ มันเป็นตาย้านคือหยังนี้เด้อ ย้านโตกิน

มักแคนคักเพราะว่าเสียงมันม่วน แล้วกะมันเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนำ ยามไปไสกะสิเห็น กะเลยเป็นแบบหม้องจำไปแล้ว ว่ามันคือภาคอีสาน

ฮู้สึกม่วนคัก ปานว่าได้ฟังหมอลำจั่งซี้ แล้วฮู้อยากเซิ้งคือหยังหนิ

ยามได้ยินนี่ ฮู้สึกคือมันม่วน อยากสิลุกขึ้นมารำจั่งซี้ เพราะว่าพ่อแม่นี่ ฟังลำคือหยังนี่ สมัยก่อนเด็กน้อย

บ่ค่อยมัก เพราะว่ามันฮ้อนแล้วฮ้อนมันอ้าว แล้วฮ้อนคนมันหลาย ฮ้อนเลยบ่ค่อยไปแหม ฮ้อนแดด

บ่ค่อยมักเพราะว่าตอนเด็กน้อยเป็นคนผิวดำ แล้วกะมักกะหมู่แกล้ง กะเลยบ่ค่อยอยากไป

มักภาษาอังกฤษที่สุด เพราะว่ามันม่วน แล้วกะคิดว่ามันมีประโยชน์ในอนาคต เว้ากับฝรั่งจั่งซี้ ม่วน

คนในหมู่บ้านพากันเฮ็ดอาชีพเป็นซาวนาซาวไร่จั่งซี้ แล้วซาวมีเลี้ยงสัตว์นำบางเที่ย

ตอนเด็กน้อยมักเล่นโดดยางกับหมู่แม่หญิง ละกะเล่นหมากเก็บนำ ยังว่าบ่ค่อยแข็งแรงคือหมู่ผู้กะ กะเลยบ่ได้ไปเล่นนำซุมหมู่ผู้กะ